Oniin ami arol akiom gha zami mezo odum. Aghudum obho oniin ami arol akiomgha zami õ. aghud um olo ana karol na arooy. na ghudum olo ana karol no'obi aghudum. Aami ami ubạaryo meemu na but ooy ezo. ezo abhin aru temararoy õbhõ dikua bhõ. Emaraay obho dikua bho ana oniin kua bho oõy ezo ezo, abhin aru. õoma aroiy ibhinyo moyiin ezo aru <hesitation> kozo kezo la ana umute uru, abin obho enaam anogho zonabhõ po obhõ ana ta pin atu obho. Ede arroy imute iru. aghudum obho eko. oneghenadio na, aami ami wnute uru õbhõ, tageiy. aamu gadio agba miben tamam õbhõ ezõor wuate uru ko oniin ami aakiom zami aami ami udumy o maghudum olo ghol ah aami ukiilanyo moniin. Aami utolio madol õbhõ õghol aami nazighe moniin lo oglo oniin ami ta paleghi zami atolimi palade atol akiow. Ibam obho oniin ani akiom zami obho ami umiin obho, aami useghe natughon pa ami umiin ughol ukiom õbhõ oniin ami aakiom zami o eneghe. Ede ibamawumy. siibh aasi mõbhõ obam ony oniin aakiom omoghonio. Ami ezebho ami omiin ughol ọniin ami na tu, adien toniin ami benaan bhaami umuiin õ paami naaloghõm akõl oniin ami napeleghi zami. So aami. ami umute uru ta debhõ. ami umute dio dien or ami lio maghudum olo oghol ami ekua nekua. So oniin ami aakiom gha zami. omin siibh etede amiem ekana ezõor mo degheghani. Oniin ami kaakiom zina kana obhin maahiki ipa bho. pama eemu õolo zina. Amem ana ubhin iikiom ani opobho ubugh talõõr onuma useghe urughom, pana ologhom ọghol ani opọbho naakiom ghani migeiy ũkiom. Amem ana umute uru koniin onuma akiom zina kana omoghonio. oniin ami aakiom zami aghol ami utu udum kua poneghe onogho ami kedio ami utuonom ezobhõ oniin ami adeghe anogho zami õ, kedio ezo̱bho oniin ami aakiom zami ọ kaami natũonom õ pami umiin ughõl ageiy aniobhõ ooki liiki. Awm aami umute ura. kinesi olo asi. podiaghol ami uki ani tesi ituugha bhõ, ami utuemu moghi paami ubele pami ubele moghi tesi ituugha bho. esi ituugh bho esiõlõ ani ughi usi õolo pami ubele. and opo aar olo oniin ami and adeaakiom gha zami mikenya. siibha aami namiin akol ii aar obho aneghedio paar obho ami uvadio la awuny ami keru kerol aaki kua. esi bho oniin no de ani irol ighol kua kia kia kia. kaami uvadio moghi õbhõ kaami ubele bhɔ̃. asi mesi ami na miin akol yes. nanogho zami miibaghami. so iikiom bho oniin node ami iikiom zami õ ighol kele kua bho. paami umiin ughol iikiom ipabho ibeebhio. Aadon obomoiy oniin onuma no ode onuma neekiom zina ana omoghonio aar lo oniin adeghe anogha zina pana obhooru. ukiom zina mageiy iikiom ana omoghonio miin ezo eena nekin ekitõn nedighi mokpolo ineghedio. but ami ami umnte uru tade bhõ kaami umoghon aliiki tomin ami obho. ami utadio ah ma aghudum amina. libaghani iteny zami isi mesi. asi ma amem õbhõ aami kugbebh mõoy õbhõ piibaghami iibaghami Amem olo oniin ami ode ani na ami umin urol kua dalade momin omoghon ibiikiom ekana õolõ na. but ibam ibha oniin ani aakiom zami õbhõ kaami useghe ulogh taghudum õ tami õbhõ. pami umiin ughol ageiy. iikiom bhõ oniin ami aakiom zami õbhõ bounaar labeebh õolõr so oiy õoy akpe momoghon iikiom oniin node. awumy ibha bhõ iditesno bho. ibha oniin ani aakiom zami kaam useghe ulogh taloor ami õ. ibho di aakiom zani kaami upinõõ. aadon ami na miin na kol oh! Eeghe adighi kaami umoghonio miikion to oniin ami. Aadon ani na kar amaar aleghe. tibhõi oniin ami aakiom zami kaami umaradio bhõ. adon ami na kaar na maar aleghe <hesitation> na kol o! Nami umoghon nini moonu toniin ani bo! But ibam õbhõ ami umoghon taghndum ami õbhõ. ipabhõ nelogh awor ne nogho zami but ibha ami umaradio bhõ. asi mesi paami udeghe ughol o! Aami ulogho kua bo amiku moghon ni ni maliiki to oniin ami. because kol ki tolio kua. ibhabho aninmoghom bho oniin ami aghol dighi kua ma dighi kua ami umaradio. iibha odi aghol dighi kua kaami udighi õbhõ piibha ne neghe enogho zami õbhõ so iikiom ami po omoghon bho oniin aakiom. ony akaar akpe mo moghon iikiom bhõ oniin aakiom zodi õbhõ. Esiibha ami na leghe mede aduma Ibha ami upinio mibhõ oniin ani ankiom zami aami umaradio bhõ. odi aghol kua kiani tesi ituugha bhõ amiumaradio. esi olo ami usi õolõ pami ubele. ode ami aghõl kiani tesi ituugha bhõ ami aghol kiani tesi ituugha bhõ esi olo ami usi õolõ pami ubele okpo iibha ne nogho zami miibaghami mageiy. Esi bho oniin node ami ighol ami ukiaini kaami umaradio nomara bhõ. so aar opo dikua bhõ na nogho zami miibagharmi. ibhodi adighi kaami umoghon ughol ii ami tadighi ni õ pineghe inogho zami taghudum ami. Ezobho ami odi nakwa suõbhõ. oniin ami odini na peleghi zami nagdeghe kna tugh kua ma rugh kua le eneghe enogho zina. le tulan alol talõor eena. lo otulonu atol talõoreena ibhõ oniin ami adeghe anogho zami paami omara. adeghe anogho zami paami omara then oniin onuma oruedio na abheleghi zina aakiom zina mikarabh iikiom oniin ta peleghi zina aakiom ikarabh po oniin? Then oniin oruedio abneleghi zina aakiom ikarabh iikiom. ibha odi abhelegh zina naakiom õ. ana utuonom oghoroko toniin onuma pana omiin oghol kua poneghe onogho onuma paami na miin akol eneghe taghudum ami